Zah zen̈y nikaiky pôlisy fa nahita olo nangalatra. Zah direkta mivolan̈a aindrô: anarô <hesitation> azafady edy, amin̈'ny toerana karà ziô karà ziô misy zahay aty io misy mpangalatra. Anarô ma afaka mandeha aty ziô ty oe? Rô olo io bakà efa takan'olo ato kà anarô mevia zô oe.